gott kvöld það má segja að ákveðin kaflaskil

í verkalýðshreyfingunni Sólveig Anna Jónsdóttir var í gær kjörin formaður Eflingar eftir harða kosningabaráttu gegn framboði sitjandi stjórnar og fyrir ári síðan var Ragnar Þór Ingólfsson kjörinn formaður v r bæði hafa þau verið mjög gagnrýnin á viðkvæm að undanförnu og fyrir aðeins viku kom til álita að segja upp samningum en það fór ekki svo en það er alveg ljóst að ný öfl innan verkalýðshreyfingarinnar eru ósátt við niðurstöðuna og vígbúast fyrir átök um næstu áramót og hingað eru þau komin Sólveig Anna Jónsdóttir velkomin til hamingju Sólveig með kjörið þú hefur sagt í viðtölum

neitt smotterí þegar kemur að

kjarasamninga hvað þýðir það það þýðir einfaldlega það að fólkið í láglaunastörfum verkafólki hefur verið gert að sætta sig við svo smánarlegar hækkanir að þær duga ekki til sérstaklega

húsnæðismarkaðurinn hérna varð hérna varð einhvern veginn settur í hendur á

að greiða húsaleigu en það er samt ekkert öryggi þú getur samt átt von á því að vera kastað kastað út

í óöryggið konur sem ég vinn með eins og ég hef oft talað um

jafnvel fleiri en tveimur vinnum á þessum vinnustaðarfundum sem við fórum á spjölluðum við við fólk fullorðið fólk fólk sem er komið á gamalsaldur getur ekki hætt að vinna sökum fátæktar hugtakið working poor hefur verið notað mikið í Bandaríkjunum ég veit ekki hvort við

er augljóst að hér er stór fjöldi af fólki sem vinnur mikið alla ævi en það er þetta sem við erum að tala um þegar við

sem vinnuafl Ragnar nú hafa menn verið að reyna að vinna sig inn í þetta norræna vinnumarkaðsmódel í takt við raunverulega getu efnahgaskerfisins til að standa undir þeim norrænu norrænu löndin hafa verið að með þetta kerfi hafið þið einhvern áhuga á að vinna að því ég hef sagt það áður og segi það enn að við séum ekki að fara í það stendur ekki til og mun ekki verða

til að útskýra það

aðeins nánar ef við ætlum að vera inn í einhverju norrænu módeli þá

eins og norrænt módel í öðru sem við erum að gera hér erum við með vaxtastig sem er náttúrulega alveg galið verðtryggingu á neytendalánum við erum með húsnæðismarkaðinn þar sem er stundaður alger

og stríðsástand í rauninni við erum með grunnþjónustuna heilbrigðiskerfið og menntakerfið það er að molna undan okkur og svo mætti lengi telja og ætla

launaliðinn út fyrir sviga og fara að setja hann í eitthvað norrænt módel er hlægilegt og það verður allavega ekki gert á minni vakt eruð þið búin að ákveða það að setja fram þannig kröfur að það verði ekki annað hægt en að fá harða andstöðu og

verkföll ætlið þið í verkföll

markvissan og merkilegan hátt og

stórkostlegar kjarabætur en auðvitað vill fólk ekki fara í verkfall fólk vill

leiðréttingu sinna kjara fólk vill eiga kost á mannsæmandi lífi á endanum ef viðsemjendur verkafólks eru

til okkar þá náttúrulega verðum við að leita allra leiða en launafólk á fleiri fulltrúa en ykkur það er sambandsþing a s

þar verður kosið um embætti forseta og forsetans og líka að við höfum ekki talið í v r okkar áherslum ekki nægjanlega vel sinnt vilji okkar félagsmanna og

og þar af leiðandi höfum við verið að íhuga úrsögn úr

í rauninni komið í ferli nú þegar en það er alveg ljóst mál

með þessum glæsilega sigri Sólveigar í Eflingu að ég mun

með það að leiðarljósi að það verði einhverjar breytingar ef staða Gylfa var veik fyrir þá verður hún vart veikari en hún er í dag og

það er verið að hafna áherslum verkalýðshreyfingarinnar hingað til með þessum afgerandi niðurstöðum sem

séð í kosningum hjá mér og svo í Eflingu en ef við tökum aðeins

sextán þúsund sjö hundruð eða eitthvað svoleiðis líka hvaða umboð höfðu þeir sem voru þá ríkjandi sem fengu tuttugu prósent í Eflingu hvað með þau öfl sem ætluðu að leiða okkur inn í norrænt

rúmlega sem voru í mínu tilfelli

ég myndi frekar setja það eru tuttugu og átta manns sem gáfu kost á sér í þessi sjö sæti það er alger sprengja

mikinn áhuga á trúnaðarstörfum fyrir félagið og það er náttúrulega bara frábært ég ég held að það sé einmitt gagnrýni til dæmis á á þig og þessa stefnu sem þið hafið verið að fara í eða sett fram ungur

samleið með stéttarfélögum

eða þeir sem eru á það góðum launum að þeir þurfi ekki að semja um þau sjálfir í gegnum

þetta er stór spurning og ég get alveg sagt það að ég er í þannig stöðu að ég hef alltaf samið um mín kjör sjálfur þurft stéttarfélag til að semja um kjör ég hef alltaf verið meðlimur í

þó að mín staða sé góð og ég sé í góðri stöðu þá er ekki þar með sagt að börnin mín fái sömu tækifæri þegar þau eldast

mjög mikilvæg fyrir heildina og að þétta öryggisnetið okkar og lyfta upp grunninum það mun lyfta öllum öðrum upp og gera samfélagið betra það er lykillinn að stéttabaráttunni

en ég skil hins vegar þessa gagnrýni við erum stórt félag ég ég er með mjög stórt félag

mjög fjölbreytt við erum með afgreiðslufólk á kassa og við erum með

að reyna að mæta þessu vandamáli hjá okkur ég segi ekki vandamál

líka vera með kröfur sem snúa að styttingu vinnuviku og reyna að byggja okkar kröfugerð nægilega fjölbreytta til að mæta ólíkum þörfum ólíkra hópa upp eftir að Gunnar Smári Egilsson formaður

skoðuðu áherslurnar okkar og lásu stefnuskrána okkar og hafa lesið það sem ég hef skrifað það hefur ekkert farið á milli mála ég hef reyndar verið í sósjalistaflokknum mjög stutt hann er mjög ungur flokkur þar á undan hef ég tekið þátt í alls konar

pólitísku starfi ég náttúrulega mun fyrst og fremst halda áfram að mjög róttækum og sterkum undirtónum vegna þess að það það sem höfðaði mjög sterkt til fólks og ég

það alveg að þegar við hófum þessa baráttu var ég efins um það hvernig ég ætlaði að orða þetta þú talar um

arðrán og auðvald og stéttabaráttu

maður kallar hlutina réttum nöfnum þetta borð er

er bara arðrán þannig að þetta er bullandi pólitík þetta er bullandi pólitík en ég ætlaði bara að klára það sem ég var byrjuð að segja

byrjaði að nota þessi orð og tala svona og fékk strax þessar miklu undirtektir þá áttaði ég mig á því að

sem lifir í þessu ástandi það það veit auðvitað nákvæmlega hvað er í gangi það veit

að það er verið að arðræna það það veit alveg að það er ekki að fá réttlátar tekjur fyrir alla þá miklu vinnu sem það innir af hendi en það eru kannski ekki tuttugu og sjö þúsund sósíalistar í Eflingu nei nei þú getur talað fyrir þá grundvöllurinn að verkalýðsbaráttu sérstaklega verkalýðsbaráttu láglauna og verkafólks vegna þess að hvernig í ósköpunum ætlarðu að heyja hana ef þú ætlar ekki

taka

nýfrjálshyggjan hefur verið svo sterk á Íslandi að einmitt þessi orðræða var sópað út í horn þannig að ekki aðeins erum við að fara í þessa raunverulegu baráttu

að heyja hana líka að við notum bara þessi orð sem sem lýsa best og réttast því sem á sér stað því tíminn er að klárast

þið eruð búin að bóka fundinn fyrsta fundinn þið ætlið strax hvað er fyrst það er fundur klukkan tvö á föstudaginn með nýkjörnum formanni Eflingar og mér í v r og Vilhjálmi Birgissyni á Akranesi við ætlum að byrja

ræða saman hvernig við getum unnið saman hvernig við getum fléttað okkar kröfum saman snúið bökum saman og reynt að hrífa síðan aðra með okkur í alvöru stéttabaráttu

takk kærlega fyrir þakkir og þá bregðum við okkur til Haag en eins og við sögðum frá í gær þá heimsótti Lára Ómarsdóttir þá Karl Steinar Valsson og Grím Grímsson í höfuðstöðvum Europol liðna helgi árið tvö þúsund og fjórtán tók Karl Steinar Valsson við starfi Íslands við Europol en nú verða kaflaskil Karl Steinar snýr aftur til

á höfuðborgarsvæðinu en við starfi hans hér hjá Europol tekur Grímur Grímsson yfirlögregluþjónn ef ég hefði einhverjar væntingar fyrir það að koma heim þá mikið myndi ég vilja óska þess að stjórnvöld myndu líta á öryggi borgara sem málefni sem að ætti það skilið að fá þá athygli sem að ef ég orða það þannig að fyrir það sem maður sér hverju við stöndum frammi fyrir sterkari stuðning heldur en við fáum vegna þess að mér finnst þessi öryggisþáttur sem að auðvitað hún hafi ekki fengið þá athygli sem hún á skilið og eigi að fá ég myndi gjarnan vilja

sjá að það myndi breytast grímur hvernig leggst nýja starfið í ég er búin að vera hérna núna í nokkrar vikur og get alveg sagt það að svona umhverfið og og starfið leggst vel í mig er eitthvað hérna sem hefur komið þér á óvart eða þú áttir ekki von á nei ég hef nú komið

þurft að vera hérna á fundum þannig að ég verið notandi að þjónustu Europol má segja sem sem sem lögreglumaður og stjórnandi lögreglurannsókna þannig að ég þekki nú dálítið til karl Steinar við hvernig búi tekur Grímur eiginlega þegar hann tekur við af þér ég held að hann sé að taka við mjög

má orða það þannig

er held ég margt í gangi og að mörgu að hyggja og kemur á ótrúlega skemmtilegan fjölbreyttan og gefandi vinnustað einstakt tækifæri til að þróast og þroskast í starfi og ég vona að það sé ekkert ekkert slæmt að taka við þessu starfi en hvernig heldurðu að búið verði sem þú tekur við verður það er kannski rétt að ég svari því það er nú þannig að í þeirri deild sem Karl tekur við og ég hef stýrt núna undanfarna mánuði þar eru ákaflega mörg verkefni mörg mörg og margvísleg verkefni og þau eru á misjafnlega á misjafnlega góðum stað og

það þarf að styrkja ýmislegt þarna en það er líka ýmislegt sem er vel gert þannig að ég myndi segja heilt yfir þá tekur Karl við bærilegu búi hann þekkir nú hluta af því frá fyrri tíð og mjög vel raunverulega þannig að ég held að hann þurfi engu að kvíða en hann fær nóg að gera svo hefur þetta nú líka má líka alveg segja það að við náttúrulega þekkjumst vel við Grímur höfum unnið saman

við vorum saman í Lögregluskólanum nú hefur Grímur verið sérstaklega svona hvað

undanfarið heldurðu að þú eigir auðvelt með að feta í þau spor nei ég mun ekki gera

liggur fyrir það verður ekki þið sögðuð líka að þið voruð saman í Lögregluskólanum hvor ykkar var betri nemandi grímur ég held að við

við lærðum svolítið saman þannig að við vonandi stutt hvorn annan í námi og gert það síðan í starfi þannig að það er við eigum okkar langa sögu af vinskap og þið ætlið að halda áfram að starfa saman og læra hver af öðrum fengið góðan stuðning

erum alveg á því stigi að við segjum alveg til þegar við erum ekki sammála

um eitthvað þannig að við getum alveg rætt það rætt það

ég held að það hafi bara bætt okkur við hljótum að vera svona bærilegt meðaltal þá er ekki fleira í þættinum í kvöld við